Adashgan sayoh sifatida <hesitation> men mahalliy odamlar bilan muloyimlik bilan soʻzlashib o'z yo'limni <hesitation> topib olgan bo'lardim. Agar telefonim bo'lsa xaritalar <hesitation> ilovasidan foydalanardim, yoki yaqin atrofdagi belgi va ko'rsatkichlarga e'tibor berib <hesitation> yo'lim topib ketgan bo'lardim.